Apak ilgwai ɗa̱pa̱ ba̱ pa̱liugo yekɗe ilgwai ɗepa̱wo niɗa̱go yekɗe ba̱li ma̱l ilkeni jini na̱kde amo ma̱n lamti jetitka̱n, ba̱ kop lubi ji yelkeni gode ma̱na̱ ɗanti suk siwu, aluk bisi gwaiɗepa̱wo ma susi ga̱pa̱ na̱k na̱ jetiti ma̱ gusi ga̱pa̱ ganan na jetiti ama gusi ga̱pa̱ ga̱na̱n na̱ jetiti, gwa̱iɗe pa̱wo yekde ilgwai depa̱wo ba̱ gusi paltiwu ba̱ pita̱ kopti lubi lubi lubi ka̱n a kop a ga̱pe ilkeni, lu ana̱ tlot na̱ ga̱si namiwo kunme hara pa̱k ilgwa̱i ɗepa ba̱, pa̱li mil ma̱n lishit sa̱ o palso a pak illagukiyi abi illa̱ pa̱lli niɗa̱so, <hesitation> ama̱n multi atli ama̱n multi atla kacinɗa̱ wai ta̱ ɗeba̱l ba son saiko ta̱ kop lui ilkeni lugwai ɗepa a yen sa̱na̱ gapa̱ asa̱na̱ girtliti wu, ama̱n kopti luisi, yek o ta̱i bi aman kopti ji ilkeni jini ama ga̱pa̱ suksi a ga̱pesi a yen ka̱ngwa̱i ɗe pawo sa̱ mullu, sa̱ yen lapiya̱ gini ammago ayen gwa̱sa̱n, yekde ugwai ɗepawo a̱ pa̱li kalɗa̱ a pa̱la <hesitation> illa̱ gukiyi apa̱k ilgwai ɗepa̱ ni cina wuyi kap yekkan ba̱go lu gwaiɗepa̱ go lu gwa̱i ilkeni gini. Bago lu yela̱n danti gini, a ga̱pa̱ suksi ama ga̱pa̱ suksi ama̱ peta̱ ga̱pa̱ suksi gwaiɗepa̱wo ma̱ pa̱l ga̱pa̱ jinam ji jetit ka’a, ga̱ wuda̱li gwa̱i gwaya kap ma pa̱li suk yela̱n da̱nti na̱kgwa̱i depawo mani ka̱lu dena̱m suksiu, mani kalu dena̱m suksi amo ma̱n la̱mti ziya̱rta̱r ga̱ yelkeni ke ami, ala̱m la̱t koptiji ilkeni ma̱li gon ta̱pa̱ yenigo wani ma̱n lamti mlarti ka̱n, wani lam mlartiha waniwo ta̱da̱n ka̱lu ɗena̱mso, to amma amo a ta̱mi bi, a pa̱ yenigo ta̱ ɗa̱mi abi'a te ɗa ilka̱ kasogo ilka̱ apa̱ yena̱ngo ana̱ bya̱s danti na̱ti yekde ma̱n lakti gini a kop lujewai yelkeni ga̱na̱n ni ka̱liu akopsi ate dasika̱ ate ma̱lsi ama pita̱ ga̱pa̱ suksi ko bistul ma̱la̱nso, amma amo ba̱tul ma̱lsi, ba̱li ma̱lsi, bali lubi dasika, ba̱li ma̱lsi lugwai ɗepa̱ wa̱i sa̱ni kaliu apa̱ ma̱ pita nak ga̱pa̱ suksi harka̱ lokoci gwaiɗe pawa̱i ba̱ yeniwo, ayeniwo <hesitation> bumi ta̱ pa̱ltet lubi apa̱ aluk pa̱ltet lubi ka̱lɗa akop lubi jwa̱sa̱n miyi aop ayen kangwa̱i saniu miljwa̱sa̱n. Ma̱ gapa̱ suksi ma̱ ma̱ jetti suk mili ayen ka̱ngwa̱i ɗea̱ sa̱mullu ayen ka̱ngwa̱i ɗepa̱ sa ɗa̱cinwu, yekwo niɗa̱ ama̱n swisi, apa̱li iye, yekde ilgwai depa̱wo apa̱li ka̱lɗe <hesitation> apa̱k ilgwai ɗepa̱wo ba palliwu, ɗe illa̱ niɗa so yekka̱n ba̱ kop lubi ji yelkeni a sa̱pa̱ suksi amma ga̱pa̱ suksi ama̱ pa̱la̱ ga̱pa̱ gwai ɗepa̱wo ma̱pi ma̱ yis lugwa̱i ɗepa̱ wa̱i ilka̱ ta̱la̱k cina̱uwu ama̱u ata̱yis ilgwai ɗepa̱wo a la̱k cina̱u kalɗa̱ pakti ilgwai ɗepa̱w ba̱ pa̱lli a gibogiw, kume illa palli niɗaso go yekɗe, yekɗe ilgwai ɗepa̱wo a ma̱n paltiwu kalda̱ pa̱kti illa̱ pa̱lli gi a lub gini, gwaide gwai ba kp ukeni jinni ama gusi jetit suksi ama̱ jeti suksi nakgwai akum ta mti pa̱lti ko jetid suk milba̱la̱ngo nuka̱n a kum ta̱mti ta̱ kop lubi ji yelkeyi ta̱yen kangwa̱i sa̱ mullu, ko ta̱yen ka̱nwa̱i ɗepa̱wai sa̱da̱cinwu ka̱ma̱n la̱t ka̱ cinso ka̱ma̱n la̱t na̱mi wo ka̱ma̱n la̱st na̱ gasiso saika̱ cin to la̱t ka̱ cinmisi yekkan a kum tamti gwasi, tamti gwai depa a kumi go yekde. Sa̱ yenani an amago atuli simago ba yensi bayen miljwasan, akum tamti, azi ya̱rta̱si nakgwa̱i ɗepa̱wo ga̱pa̱ ga nya bokini an da̱ni ɗe ta̱n kop ilkeni jina̱n ta̱n yensi tan ɗanɗe man <hesitation> kopti ji ilkeni ga̱na̱n nuka̱n ba kopsi yelkeni na̱k guwai deppawo apa̱ta palti illa.